Lafa misy dia alavitsy agny amin'ny firen'olo agny la mandeha aminr'ny fanakalozam-bola vola gasy igny atakalo vola vazaha la igny amizay ro apesainao amin'ny firenen'olo agny.